Ман намудҳои биринҷ намедонам. Фақат медонам, ки бо биринҷ хурокҳои гуногун мекунанд. Ман метавонам бо биринҷ чанд намуд субҳона таер кунам ва ҳама ҳурокҳои миллии мо бо биринҷ омода мешаванд. Ман хурдани биринҷро бисер нағз мебинам. Биринҷ бо бӯи хуш ва таъми нозукаш барои таомҳои ҷашнӣ маъруф аст.